Thunawithe abu, abathi yi- abathanza erilhangira enyama ahayiri abathanza erisamalira ebyomusasi musasi abakanza balya ebyeka. Neryu wamabya iwuli eka kyowene eribya iwukanza erithunga omusasi ndeke. Wamaghenda ebukonzo thunawithe esisowo <hesitation> nesyantikoro nasyu sineyo, yine nomususa oyonawu aneyo, wanganahamba ebilinganya iwatokomyayo iwatheka mwesyanyanya wukaghenda iwunemuteka mwolhunyanya kanyoho kanyoho isiwathathekamu na maghutha ekyikulhu omunyu anemu nerilhangira nomulhengu owehendulha ebyawukaghenda wukathekamu ebyo, ryerindi bikendilibwa ndeke <hesitation> nekabbage yineyu eyu nayu yirindeke nebihimba wamabya iwunanzire iwalya ebihimba nebinyobwa. Ebindu ebyo biwene okwamusasi wutholere iwabirya wamabya isiwulirya nyama, isiwulirya amahere, isiwuliryakyi, iwanganalya ebithi ebyo. Ebithi ebyo byuwene kutsibu nayinga nayingabyanzire nayi byanganalya eriminya nayi indi ngabyahu obuyingu bwayi ibune ndeke singwithe ekyangakola indi ekyangaghiwomba. Ebindu ebyo muyikambire byakutsibu, esyonyama esyo musilweku. <hesitation>